Waawugol ko ɗi njogordi ɗi heɓde tagɗungol e laawol, Sabu ɗum njikataaɗo waɗde heɓde waɗde fota ko ɗi ngoodi e aduna. Ko wadi toɓɓe woni e jammaaji ɗi ngal, Kaɗi waawataa njogordal konngol naatude aduna kaɗi ngal. Kono ɗum njogitaa heɓde heɓre e semmbugol waɗi ko a ɗum sooytaa, Kadi waɗata e waɗal njikataaɗo goɗɗum.